ഏഥേ നമ്ബികേ നമ്ബികേ പദ്രത ബഗ്ഗേ ദൈദന। പന്പുനഗ ഏന്ക്ലേ മന്സേതേ നൂദു രീതിദ ബവനേ। ബുക ഛിത്രലുവന്ത മുദുന്ദു ഏഥേ സമ്ബന്ദമന്ത। വിസേ പന്പുനഗ ഏഥേ നമ്ബികേ ഓലേപുന്ദു കുതുമ്ബത। സ്നേഹത ബുക പ്രീതിത അല്ലുമന്ത നമ്ബികേ ഇതിനദ। സമ്ബന്ദമന്ത ബലവന്തവതി ഇപുന്ദു പന്ദുതേ ഓന്ജേ। മന്സേതേ നേമദികുന്ദു ഏഥേ ബദ്രത വിസേ പന്പുനഗ। നമ്ബികേ <hesitation> പന്പുനഗു ഏഥേ ഏന്ക്ലേ ദൈദന। അന്ദ ദൈദന ഓ സമസ്തേ ബതുന്ദ ഏന്ക്ലേ നഗു। ജോത്തഗി പനകലി യദന്ദ ഓദി ബലവേ പന്പു അഗി। നമ്ബികേ ഏന്ക്ലേ നമന്സേതേ ഇപുന്ദു ഏഥേ ഏന്ക്ലേ ഗ। നമ്ബികേലേ ഏന്ക്ലേ ഗ വന്കദ ഇമ്പോര്തന്ത ഇതിപുന്ദു। ഗ്രമതിക ഏഥേ ഏത്ല ഏന്ക്ലേ നമൈകേ ഏന്ന കേല്ല്। കലേത തുവോനോലേ പോനിസതി നമ്ബികേ പന്പുനഗു। യദന മിതി ഇതിന പോദുന്ദന്ദ ഓപസൈനു ദേതോനിര। പസൈനു പദോനിര ബദിബന്ഗ സോ ഏന്ക്ലേ നമ്ബികേ। നി ഏപല യദന ഓല കലോ നി അരബല്ലി।